Nja kuí njakondata ité undate yuko'o, nuu yunja intui kutu ini njaku kuii inda ita iin tayuu kuii iin kui yaka ka'a kuí.